No misy vahiñy izañy maniry handeha hitsidiky ana; enanik'izao moa mafana da tsy maintsy tolorana hevitra izañy izy: akanjo matifitify avao no sikinany manahaky sôrty miari- miaro tiserty io avao na rôby da rôby matifitify avao fa tsy raha mateviñy be. Da tsy mila akanjo ba àby ny raha zay fa andro efa mafana.